زه چمتو یم چی ستاسي ددی مهم کار په اړه مشوره درکړم نو مهربانی وکړی ماته خپل پوښتنې ووایاست او همدارنګه هغه پوښتنې چي تاسی یی لري کوالای سي ماته یی مستقیم ووایاست زما چي څه شي مشوره په وس پوره وه حتمی بیی درسره شریکه کړم. خو چي څه زما نظر وو او مشوره وه هغه به ستاسی تاسی ته درکړم او ستاسی په ګټه به یی انشاالله